चैन के आरी हर लोहा से बने रहते, जेकर म धार होथे। जब ओ हर बिजली पाए के बाद चलेल तो अउ तेज घूमे लगथे अउ लकड़ी काटे म आसानी होथे।